اه <hesitation> اختار ان انا اموت قبله, السبب ليه لان انا مش بحب بحب وقت الوداع <hesitation> ومش بحب ان انا حد يكون بحبه ايه يموت قبلى وابفى انا فى وقت حزن